A̱gba̱dong wkyang u a̱ kan, a̱gba̱dang nkyangu a̱kan yya u̱ swat ka̱sa nzuk ani nkpa yet mon na n yin mon bu̱ a̱gwam ka̱za u̱ryya an dyya nzukni a̱yin nu a̱ yin n kkwat a̱n tyyi u ryet tsuup ka̱za nani, a̱gba̱dang u sarai sarai nbvwo nkam mon ba̱ ba̱rgyat ka̱za u na̱buwa ba̱gungang n mon ban ka an dyen ba̱ngungang, ma ncat ndyaat ba̱cuncong an kyang <hesitation> ntazwa ba̱nyet ba̱tat ko ba̱naai, banyyi ba a̱ byyi u̱ nan shyi ka̱rak, ka u̱ nun shyi ka̱pffan ni a̱nyyi ka̱tsutsrang u̱sarai nu a̱yet a̱tyyi nbyin nzuk u̱, nyyai zu yet na̱ma̱won a̱ttyyi njit u̱ a̱yin na a̱ za tyei ni konzan ka̱tuk, ka̱ta̱antson a̱ maai ba un wwa yya, nkyang <hesitation> nkyang a nu̱ yya ni u̱ nom a̱ya a wui naai ka̱za ni, konzan ka̱tuk kyang a na̱ yet ka̱tsutsrang. Ka̱ zu̱ nu̱ yya ni nkpa yet zu̱ sshek nda zu̱ naai ka̱za, ku zu̱ naai ka̱za, to zu̱ droh u̱ yya sarai kyang a zu nu̱ yya u̱ nom a̱ya ni, ku zu bu̱ tyak, ka̱ram kazu bu̱ n tyak ya kyungya a̱za̱nshring ni konyan a naat asa nyyi be zu bvu̱ brak u̱ ba a boo mu naai ka̱za, to ryen a̱ya, a̱yin za tyyi uryen a̱ya ba̱zuzrak aza tyyi u̱ ryen a̱ya nyai zu yet ba̱ ba̱bawon har ba̱ tat kapffuna uyemi nza zzak nkyang ba̱gungang u̱ swat ka̱ba uswat a zu na swat nyet ba̱ryet tsuup ni a̱kpak ka̱ram <hesitation> za̱ yin cyang ka̱ram a̱ya nye na̱kpat na̱ zo yya ni ma ka̱ram ka̱yaan zu zyyi nye a̱ yet a̱ka̱tuk a̱yin ka̱pffun za ryyi yya ji uyemi kun za tan mi ku za san kai wwon <hesitation> an kyang ba̱gungang nyyi na zu bvwo ba̱nyet an shyi ba̱gmgang za rai ba̱nba u̱ ta̱kyem zu yet na̱mawon ba̱n ba ni a̱kpak nba, ku ba cyang yya ji zum zum dyyi ka̱pffun ni, zu bvwon ba̱ kyang aba bayeti, a̱yyi ka̱tsutrang u̱ a̱yemi a̱nba̱hwa nu ban yei evangetest, mathew owojaiye, a̱yin bu za yya. <hesitation> zi ka̱ram a̱ya n ru shyi a makaranta a̱ yin ba u ma̱karanta ryit, a̱bu zayya wa'azi, to ka̱ram a̱ya nka nyin bvwon ta̱kyem u̱ rrya nzuka nsan a̱gwam ka̱za a̱zuzrak san, n nwwa myammi ka̱ccet bu̱ ka̱za, n nwwa myamm ka̱ccet bu̱ kaza ba̱shunshon ba̱shunshon bu̱ tat ka̱rak ka n nun shyi ka̱pffun ni, ma baya a̱yemi a̱yekkwo nzik, a̱yekkwo njit du̱ sarai sarai u ka̱hwa a̱na ryit ka ka̱ram a̱n shyi na̱ shyi u̱ ka̱bgen a̱cau ka̱bvu, na̱ ra shyi ka̱ yani u̱ ka̱bgen a̱ca na̱bvu, nshyi a̱kaduna, ka̱ram am shyi ra ba. Nan ba ni zu bu̱ moni n cyang yan ji nan dyyi, ram nan yya, nan swat swatka̱sa nu̱ na ni, n dyyi yyaji nan cong a̱tsatsak ka̱ccet a̱tassu ka̱za ni, a̱nga nu a̱n dygi shok nwwa pfong du̱dang ndyyi da nu ni, n nun dyyi uyemi ni, n nwwa a̱huhwa, konzan ka̱tuk se ndyyi, ba̱ nu n cyang ba̱ nun syang ka̱yat ryya nzuk ka, ncat n ma̱n dyyi di a̱tuba a̱nt na̱n dyyi ni ncat n ma̱n dyyi di a̱yekkwo nzuku nan dyyi, konzam ka̱tuk n hwa ka̱yat ryya nzuk ka, n cat n man dyyi de a̱yekkwo nzuk u̱ na̱n dyyi ni, uyenu ntyyi du̱dang n muwa myamm ka̱cat, mamang ba n bcon dyyi a̱yin na n tsuup ni na bvo ma̱n nwwa a̱tsatsak ka̱ccet, uyemi n bva n kara a̱huhwa na, hywa ba̱nyet ba ni ban ba̱ ba̱hwa a̱tyyi a̱yring nu̱ a̱ za tyei, zu rai ka̱ ryyi ka̱yring ba nu yya ni an cong a̱tsatsak ka̱ccet a̱ta̱ssu ka̱za nzuk n cong ka̱nyyi ka a wui myimm ka̱za ni, uyemi u̱ tyyi u̱ nan kara, u nun brang <hesitation> cat bvwo ka̱za, u̱ nu̱n brang cat cong a̱tsatsak ka̱ccet a̱ta̱ssa ka̱za u nun brang cat cong at a̱nsham a̱ta̱ssu kaza u nun brang cat cong at a̱nsham a̱ta̱ssu ka̱za u̱yemi n brang su tat ka̱rak ka u̱ nu̱n shyi ka̱pffun ni, au nyin n sook. Uryya nzuku̱ nu cong a̱tsa̱tsak <hesitation> ka̱ccet a̱ta̱ssu ka̱za ni n yin cong n yin sook u̱ ryya nzuk a din cat n cong a̱tsa, tsak ka̱ccet rot n cat nyet a̱pfwong ka̱za a̱mi ba nyin cat cat n cong a̱tsa̱tsak ka̱ccet a̱ta̱ssu ka̱za n bvwo ba uyeni u̱ cong tat <hesitation> ku yin dyyi a̱mi n bvwo ba di ka̱za a̱ man byyi kyang a ka ma̱n ka̱ndop a̱ sak a̱nta̱zwa nzuk ni, wu wwon a̱ya kayu dop a̱ wwon ni nkpa yet n drok n wwon kyang a̱ n yya ni n ba nka yya du̱kkwa ku̱ cong bu̱tat ka̱ram ka̱za kan <hesitation> ndyat ba̱n zuk, ka ryyat banzuk du̱ ba̱nyet, ka ryyat ba̱n zuk <hesitation> ka̱yat nda u̱ ba̱zzak ka ryyat ba̱n zuk u̱ na̱ta̱ryen ba̱gungang a hywa da nzuk, ryok kyang a a yya ni u̱ ba n yya pfong u yet a̱kkwa nzuk, kyang a n byyi ka̱pffun n nun shyi ka̱rak ka u̱ nun shyi ni u̱ kuyemi, uyemi tyyi n hoh shok ka̱ccet bu̱ kaza n hok shok yya pfwong bu ka̱za a nu̱n shyi ka̱rak ka̱ u̱ nu̱n shyi ni ka̱pffun. Ka̱yat ka̱ccet ka ni bu̱ ka̱za n kan dyyi nkyang ba̱gungang, nyyi na a̱n dyyi shok ni nyyi na su̱ bu̱ tyyi n su bu̱ ryyi a̱mi ba n sa bu̱ hywa di ncong bu̱ ka̱za ba au n sa bu̱ hywa di nka yya pfwong ni ba, kyang nbvak a ka̱za ka ndyyi ni nkan shya nkyang ba̱gungang a̱ ka̱za ka za yya mi ni nyyi na a̱ su bu̱ yya nbvak au <hesitation> nsubu hyna di n cong ka̱ccet a̱ya ba̱n ka ba, da n su bu ba an bvak nzuk ba, ka̱ram ka̱yaan zu na cong ko gu shyi ba̱ kyung ya ko zu shyiba̱ kyung ya ba, n bvwo na̱ram ba̱gangang zu kan swrang u̱ naai u̱ yya di ka̱za uyya a̱nzan za na̱ ya a̱nzan za nu̱ ya nzuk bu̱ kyang nbvak zuka, sai zu bu̱ swrang u̱ swrang u̱ ryyi a̱yin